أول شي بدرس، كل شي عند المنظمة. أبعرف أعضائها، أماكن اجتماعاتهم، وكيف يتواصلوا بعدين بأختار هوية جديدة لنفسي، بحاول أدخل المنظمة دي كواحد منهم، وأهم شي ما أثق بأي أحد، وأكون مستعد لأي مفاجأة.